د روسیې پخلی ډېر دروند او ګرم خوراکونه لري، ځکه هلته ساړه ډېر وي. بورش، چې د چغندر سوپ دی، ډېر مشهور دی. همدارنګه، پیروګي، پيلمېني، او د غوښې یا کچالو ډک شوي خمیرې خوراکونه هم عام دي. د کریم، مکھن، او ډوډۍ استعمال پکې زیات وي. روسۍ خواړه ډېر وخت د کورنۍ او دودیزو مراسمو سره تړلي وي.